Fitaovana fanasan-damba an de masinia vita avy agny an-dafy, deliegnananjy zany de ampidirana akao i lamba, misy raha voana aminany de karaha varangaragnanan- <hesitation> ô tragno o, de ampidirana akao lamba, aboaka akao vovoka savogno de misy bokotra posirina aminanjy de miodigna raha igny akao de madio lamba, misy fotoanany ihany fa sy hoe erika asofoka de vita fa <hesitation> maharitraritra bitibitika de voaka avekeo an de madio lamba de manahy foana ataonao aminanzy de manapy fô de milamina anao.